Sɩ náŋtɔnɩŋɛ mɛ aŋtʋʋ yáa tɔɔɔ gnáñkɩyá tɔnɔɔ gbaa gbaa gbaa? Ma tɩñ kala bí goŋgo, bíɩ dɩ mɔsí ásʋkʋná ŋʋrʋ baá yáɩ sɩ dzadzɔɔ afá, dzadzɔɔ afáá gañkɩ tɔnɔɔ bʋrʋ tá fú bɔɔ. Ɔ wárɩ ásʋkʋná ŋʋrʋ ró baá yáɩ sɩ gbalaŋá-gbalaŋá, ŋʋná róó gnáñkɩ tɔnɔɔ, sawole róo gnáñkɩ tɔnɔɔ, sawoleé gnáñkɩ tɔnɔɔ bʋkí bʋ róo, asíya róo gnáñkɩ tɔnɔɔ. Faá-faádzémɔ ŋ kpáta ná kɛ dzeé, faá-faádzé ŋ kpáta ná kɛ na mɔɔlɔ, too bʋká dóminá ŋʋrʋ baá yáɩ sɩ gɩsɔɔ dziiwo, ŋʋná tɔnɔɔ gnáñkɩtɔ na bʋrʋ tafú bɔɔ, faá-faádzé ŋñ ná ɩ dzeé fíwŋŋŋ! Kpátá ka dzeé fíwŋŋŋ! Agbafúufúu, agbafúufúu ró, dóminá kéé baá yá mɩnɛɛ dzɛ. ŋʋná róo gnáñkɩ tɔnɔɔ ró. Bɛɛna róó gnáñkɩ tɔnɔɔ. Bɛɛrɛɛ gnáñkɩ tɔnɔɔ, mɩnɩsɩɩ soŋaá róó gnáŋkɩ tɔnɔɔ, hɛɛŋ, tɔɔ tɔɔ nɩŋɛɛ tʋ fɛyá tɔnɔɔ, tɔɔ nɩŋɛɛ fɛyá tɔnɔɔ ñŋ dɩ mɔsí dóñba mɛ, dɩí yá ŋʋrʋ sɩ tólómatóló ŋíína ŋaalɛ tí ŋʋná fɛyá tɔnɔɔ amá ɔ ɔ wɛná faláása. Ɔɔ yɛ dzaŋbá bʋ vʋʋ. Dɩí ná ɔgbí, ɔgbí ró fɛyá tɔnɔɔ, adzakpá ró fɛ tɔnɔɔ, ágámá fɛ tɔnɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ ñŋ dɩ lí bʋlɔ dɩí ná sɩ kpákpákɩrɛ ró fɛ tɔnɔɔ ró, kpákpákɩrɛ ró fɛ tɔnɔɔ ñŋ dɩ gɛ náŋtɔnɩŋɛ mɛ, dɩí yá bʋrʋ sɩ kasaŋgbɛɛná, kasaŋgbɛɛná ró fɛ yá tɔnɔɔ mɩnɛ náŋtɔnɩŋɛ mɛ. Tɔɔ gɛɛɛ dzadzɔɔ ró fɛ tɔnɔɔ go. Ŋnáa? Dzadzɔɔ ró fɛ tɔnɔɔ.